चिरै सब अपन खोता कसै बनाऐ त जैसे कि कनौ कौनो चिरै घरमे लगाइए, कौनो कौनो चिरै गासीमे अपन खोता लगाइए औसनके जैसे कि कौनो कौनो चिरैके देखैसि खेत सबने भि लगाइत रहये । कौनो कौनो चिरैके देखैसि झारपातने भि खोता लगएले रहैए । खोता कैसे लगाइए त जैसेकी एउटा पोरा ल्याएलख, एउटा एउटा खर लायएलख, औसनके गोटाके ओकरा निमनसे खोतला बनाएके, औसनके कथी करऐ त चिरैसब अपन खोता बनाइए कि हमीनके कैजन बारी उहे अनुसार से खोताके साइज भी बनाइए कि यि ने हमीनके चिरै कएगो अटम कहके एउटा एउटा पोरा होगेल, खर होगल जम्मा कके आ कथी करैए त खोता बनाइए ।